nduku undu kadaniurtu onré ndanioro, odotujan kutu nani tuu nandutu viotu burru nandutu kutu, tunulo nadakata ka'a uun kutu mina chichi kondutu andutu venró, venro venro kiti nani tiná andutu kondutu venru kakatana ndutu nanduu.